<noise> Lewru avirilako buri am lewru luttoɗum, lewru me ɗo waara be pewol, banɗo am bo waadan woola woolinga, a waadan limse kala no a yiɗi pat lewra-lew-lewral me ɗo vela am, wallahi ɗon vela am waala matsala. Waala woolinga, a waadan ko a waadata.